זאלץ מאכט מען נישט. מ'גראבט עס ארויס פון זאלץ מינעס. ס'איז דא אסאך זאלץ מינעס און אזוי האבן אונז זאלץ.